परंपरा कऊनो भी एक आदत के पीढ़ी दर पीढ़ी चले आवे के स्थिति के कहल जाला। और ई भी मनल जाला कि परंपरा कऊनो भी आधुनिक समझ खातिर बहुत महत्वपूर्ण होला। काहें से कि परंपरा वो आधुनिक समाज के ओकर जड़ से जोड़ले के काम करेला और सामाजिक स्तर पर ओकरा रास्ता देखावेला, परंपरा कऊनो भी समाज का आईना होला। और बतावेला कि ऊ समाज का सोच और विकास कउने स्तर तक हवे या हो सकेला।